Ny sakafo Pakistane zany da tena matsiro ô sady masiaky, io miaraky amin'ny vary, ny hena da ny lentille? Anisan'ny sakafo fototsy ndreo ny biryani, ny karani, da ny nihari